Vaibaq ummaq tuu jaos, et põrmand olnuq pehmemb ja lämmämb ja, ja sinnäq olnuq hää pääle astuq ja olnuq hää mukav ollaq tarõh. No muidoki ka põrmandu kulumisõ vasta nä ummaq kah.